Ruchka yozish jarayonini ancha soddalashtiradi. Unda kichik sharcha mavjud bo'lib, sharcha harakatlanishi orqali siyohni qog‘ozga uzatadi. Ruchka ichidagi siyoh sharchaning aylanishi orqali qog‘oz yuzasiga chiqib, iz qoldiradi